هزيمتهم بتكون صعبة على ما أعتقد، بس بحاول أول شي إني أدور على علاقات الضعف، أي كائن أكيد له نقاط ضعف، بعد كده، أكيد ما راح أحمل عالم لحالي يعني بدور على أبطال تانيين وأكون تحالفات معاهم، ما راح أستغني كمان عن العلماء، والناس اللي عندهم خبرة بأخذ بنصايحهم، وأعتقد أنه أهم شي نسوي درع حماية جبل أو نسوي أي شي عشان نحمي الناس، وطبعا هذا كله بعد بنحط إستراتيجية متقنة.